المهنه لراني متأكده <laughs> نكون فعاله بزاف فيها <hesitation> هي هي أستاذة إنجليزي لفل الجزائر على خاطرش تلاميذ كانو يحبوني، <hesitation> عندي طريقه مميزه، <hesitation> نحب نكون قريبه من تلاميذي نضحكهم شويا نحكيلهم نقجا معاهم، <hesitation> نقراو في نفس الوقت، نديرو تمارين كل وقت في الصبورا، <hesitation> بصح علابالكم في الجزائر مكانش بزاف، قطاع التعليم راهم تع صح، الشروط ماراهمش ملاح، بصح أنا راني عارفه بلي ك عندي علاقه بزاف مليحه مع التلاميذ، حاجه لصح نحب نديرها هي التعليم، نحب بالرغم من ترجمه ثاني نحبها بصح بصح هذي الخدمه كنكون مليحه مليحه فيه.